Qaxfa yoki choy ichish orasida men qaxfa ichishni afsal ko'raman sababi qaxfa mening kayfiyatimni ko'taradi va uning hidi menga yoqadi. Uni kuniga ko'p mahal ichishni afsal ko'raman <noise>